labule ni beh do naftira dhum ha saare aranni do vo'ina saare two boh bedo naftira be labule mai beh mabbe hemirde boh to wala hendu a wawan a mabta labule mai hendu nata to hendu duudi boh a wawa a jippina labule mai sai a hada hendu natugo